Po, osht shumë e randsishme me u shkëput kohë pas kohe nga bota digjitale dhe teknologjija se kjo osht mirë për shëndetin n'përgjithsi, për mendjen, ta zvoglon stresin. Mandej kjo shkputje ndikon edhe në përmirsimin e raporteve me njerz tjerë që i ki përreth, me shoqni, me familje.